Esapaña pe jaereta ko jae la sema de santa jae reta oyapo iyareta Andalucia pe jaereta ombuete estatua, orovia je va jare jaereta guraja iyemongüireta.